Am hil wahaa ma, am ese wohi na amda ufaya. Mutuhua anam am safa hala le, am safa hala hua anin ana muneisen muna ese le, am ai tewa an hamuna nise enine. Katupaha mis e nino am campura tunua anu ano, ahua ma am hili hua mel nua ma. Ami senina am safa hala ma, am huna sef nua ma ambolo hie. Ambolo sef, amisenamtan tanakela, am tanake kalakela hua anin am eli. Am eli sef, am huna, am huna sef amu tepusenine. E hala mam huna low se enine. Pancia amam huna sef, am una senirawanahama. Rawanaham mo ham una, ham una ho am lam dai senina, am hala ma. A lamuna mdahala sef, masaa. Masa hua anin, am hili senin lew, ya mam huna balale taiseste. Esa te am una <hesitation> wamubelar lau sen wanahama. Wanaha ma sef, amasaa, am angkara, am tebura nam dahakem <noise> <hesitation> butuaa maa am munisima au biliau huna se enin am hota ai. Sinole am hota ai, tabia yak munei ma au tanua ta adai. Tewa miwa tahu um tanua. Hau ani sihil nua ama. Am hil nua ama, esen amdau fayaa, nua am ambolo he. Ambolo sef, am tan <hesitation> kanake la leu. Am tan kanake sef, am eli. Am eli <noise> hua anin, am busu. Am busu sef, <noise> am ese enine. Am huna ni se ninam. Am tan kananihale, am tan kananihe ho am. Am ese nine, am unipia ma, am unipia ma, am una sef <noise> am seninam. Am safli sef, am huna am hakalera am una wahaa, am una waha suda kilup. Am un ese enin namani ise nine. Hoaliya amahua am hil nua manu, am huna lau. Am huna lau sef, ami se enin am hakaleira. Am hakalaira masaa, am una lem angkara, am angkara am una mdu haki. Am asam mda muneine, am daya nane, ham ai. Am subam damunene silow seni ya matolia, hose hil nuwe. Aseme auhom <hesitation> hif neini awatewa, am hif metabisa samsanue. Hom munei bolom sanua ho, amunisehe ni fela, ham la fela. Ha hua anem amdamuneine se, se sanuaa, habukbala am leo am hilya munanam bakelea meneine le safala. Am ese lua wohin nam daufaya, am kupasraa. Am kupas hua anin, am elileo. Am eli am eli hua anin, amra muneine se. Se seni sehil wayem, se ahil wayahua anin, la seni nuweme amhuna. Amhuna nise nine, tampa satu hoa amhuna ham am iyam ram futsuu am busuk suapaya am bususef amra munainite sehili se enine. Waye ama umu neino bil waye <hesitation> se ham hususef am tebu. Am tebu am dephe. Adephua <noise> anin am lau wahasala. Am lewe am lawihes salahowa anin, am ote. Ow anin suda lematana beleni senika, an loy en matiko. Don nikneme awahasala ma konika, wahasala koh. Ikohua anin am tan ise enen. <hesitation> ya mama makahuna ise nine nua ma, am hili hua anam ute ow anu hum mela air suda belenifeina nika. Om soloman, am solo nua ma. Am solo nua masef, <noise> am tebu leu. Am tebu lahua anin, am hilam sirang raise enine wa nahama radorobanga ma. Am buna <noise> hua masef, am angkara. Am angkara hua anin, am tiba raise anine letete neme. Am tiba letete ne, am huna saa nisatu leu. Hua anin am angkara. Am angkara, am tiba refe <noise> lama. Am tiba refelama, am huna ra, am isi ra. Am isi ra hua anin, am huna amra munenisemele. Awoy munafeleme adepnika amesuda. Adepnika, ha hua anin, am huna sef, am hilise enine. Eme am tebu. Am tebu hua anin, leu awehitlaisa en hala bole. Takale hala hota iymra. Ta solo hota aitula. Hua anin, am ise enine am hula hala hala masaa sef. Am hili se eni ne felama no, am hil felama, lam huna nem dahala ma wam ai